Ma secund mi no përché i animai a van lasà cum a sun e cuindi a s'pöl pa fese dë sperimentasiun cun si animai e ades i sun tanti d'auti metodi për fe dë sperimentasiun e cuindi mi la trövu pa 'na coza giüsta